Addariqa al wassi fiyan nadum kef-kef birkab al baskut hubas ba gul le ya auwalan ifut heli, ya ihalli hela fi bikan wahid, ikhali hela ilwazan kal-kal, haw agila ilga foga darab al mashi fiya ma fok suwakta bi asir ma yom digo binshi walla bi asir da hadi bin shi, agila ilga fogal darab mashi fiya kal-kal wa.